थ्रीडी पेंटर अच्छा रहे। कि आपनों थी नहांग ने आपनों ने आपने चीत्रों ने बनवार जाये थे। आपनों काई चो लागे। कि तेरें कद निकली ना आवे ने हसु लागे ने टूडी पेंटर अच्छा रहे। कि आपनों काई बनाव जाये। ने तो चार तेरें काई रहे ची चे काई असा रहे। कि तेरें लाग रहती काई। चे असा ड्रोइंग ने तो चार लागे। ने जे आपनों टूडी पेंटर रहे चे काई असा रहे। कि तेरें काई आपनों बनाव जाये ने बनाव जाये। ने ती काई तेरें आपनों ने करजे। जैसे सेर ने बनावे ने ती काई दिवाल पर ने ती काई चे लागर दे ने। ती काई चे आपनों लागे। कि यो तो असली सेर ने करेन असा करेन कुट्राने रहे चे। काई बी रहे ने चे डोर जायेन। असा करेन थ्रीडी पेंटर काई असली ने तो असा देखायेन टूड़ी असा नीर चे ड्रोइंग ने तो असा देखायेन। तेरें चे काई रहे। ती असा लागेन कर कहा कि प्रेम सुब रहे।